जुस रुश की संस्कृति में ऐसा मानना होन कि तेठके शिधी बात कधी न लानी तेठके की बाता भी हो न तो तेठुक पोहीले तो समझणु पड़नो। और जुस रुश भी होन तो तेयिके खुले आम जुस गलत बाता रहोन लांडा लाग्ये तो तेयिके तेनुक पसंद भी आण्डणा ये बाता जादा। और रुश मुंज सद्से हसावनी बात होन कि तेठके लोग मुस्कुरांदे भी रहोले लागी तो तेनुक सरम लागोन।